जु हमारी जु जैविक सब्जियाँ छिन उ ता हमारी भोत दिन तक चलन अर जु हमा नॉन जैविक सब्जियाँ छिन वेता हम ज़्यादा से ज़्यादा चार पाँच या द्वी तीन दिन तक रख सकन वेगा बाद उ फ्रिज मा भी खराब वॉन्ड लगन ता येगा हिसाब से हमुन अपा देख्यण्ड की सब्जी कण छिन अर वेगा हिसाब से हम वेगु यूज़ कार्ला।